Aar obho esi ituugha aneghe esi lo no tuughagha uaar aneghe norol tema arooy ta area either teebhughõ either temara roiy õ lo oki otugha. because oiy õoy kalem kanem notuugha mi ezo lo odigh obal obhe keer ibha ana umiin a‘a’ pana ologhom oghol a ‘c’ pologhom oghol a ‘z’ ituugha eneghe morol tema arooy. utughiniom ezo obal no ge. <hesitation> na na computer siibhabhõ. kaar kaar no use ta computer so oiy onuma ko ologonio mezo obal oge kana odi edighem? Aschool õ andghe. na kpeerom adien oiy onuna kesi kesi lo odi aghi kaar lo uge odi ta twem aniin akol. ta loghem ni akol Paar obho esi ituugha aneghe morol itema aroiy o. paar õ esi atumgha anegha anegha motol tebhugho. emaroiy õ. ta area bho molo esibha kõoy kõoy laar kaar no geh tobheneer. oomo iigia nogeiyõ. ma miin maar bho ugetesn bhu gin abanner ana miin aar õ uge tesiopo pana ologhom. ibha oghol ughigha pa ana na miin akol esi õbhõ ughol ughigha. kia pana nuiin akol esio nokighani. esibho iibaghami idi pana omiin. iibaghami iilo punogeh okol iibaghani iilo melo ana alonghom akol iibaghani idi oresi iibaghami ami iilo. aneghe la ana oki pezo enaan ato aseeri aghol eneghe. paar obho obheneer iigbia bho ekana ana ta kol ni. kana olghomio mo. bal oge kana tabol eko kana akol so loghom obal oge lana aloghom akol obhewe iigbiabho. lana aloghom akpele nomi ekpele tenaam. aloghom apneachi